<hesitation> طبعا هذا سؤال صعب بالمرة، بس لو فكرنا فيه زين يمكن نجول إن عدم حضور أحد الجنازة أحزن ليش؟ لإن حفل الزواج في ناس ممكن ما تحضر لأسباب مختلفة زي مثلا المسافة أو الظروف، أما الجنازة عدم حضور أحد الجنازة يعني الشخص ما كان عنده أصدقاء و أقارب يهتمون له، وهذا الشعور مؤلم جدًا.